אין פאל אין פאל פון נויט נוצט מען די פורסט עיד קיט, צו באהאנדלען א מענטש ווען מ'טוט זיך וויי, עס פארמאגט בענדעזשעס און נאך פארשידענע מעדעצינישע צוגעהערן צו העלפן א מענטש, אמאל קען מען מיט דעם אליינס באהאנדלען א מענטש, אמאל איז דעס גוט ביז עס קומט אן מער פראפעשענעל העלפ פאר די מענטש.